Raha nitranga tamin-drô Italia àby io, ta Italia tao izen̈y misy resaka ampira rômain zen̈y. Avô <hesitation> rô zen̈y tena nanan̈a sivilizasiôn zen̈y rô tamin’ny tantara zen̈y koa ny ten̈a ny azoko honon̈o tsara.